आजकल की तेज चाल चलन वाळी दुनिया मा अपना काम और निजी जीवन मा संतुलन बणे रखणा का वास्ता हम थें सही खानपान कू सेवन करना पड़लू। योग, व्यायाम, प्रयाप्त नींद और प्रकृति का साथ मा समय बितेक थें हम अपना निजी जीवन मा अपना मन थें शांत कर सकदां। सकारात्मक पहलु पर ध्यान द्यो और दूसरा का प्रति अपणु व्यवहार अछू रखो तो हमारी जीवनशैली अच्छी ह्वे सकदी।